الرياضيات مهمة في الحياة اليومية، و واخا شي وحدين كيلقاوها صعيبة، و لكن الأساسيات ديالها كنلقاوهم فبزاف ديال المجالات بحال الأعمال، و الهندسة و الطب إلى آخره، و حتى في الحياة اليومية ديالنا بحال حسابات البسيطة اللي كنديرو مع مول الحانوت ولا فاش كنمشيو نتقداو عند الخضار